Nenaan kere pengalamang ku nyaku yai tuju plima taon keketedan ku yang meren samen murut setu ampuna makanan yam punti raya kerem mpunti raya ti sako tiap minggu ko kumang sena tanga nisi nitu senatanga tii paling tinggi dua blas kapa ampa blas biji sako makan pun ti raya ma meren mu ketet b ukti nyaku tuju plima taon tetap sane kesua yo tetap kumana nge punti raya sa kapadua nitu mam pengalamang ku sama ketet meren ku akat keweiten ma dua pulu meter ma wape motor meren ti nomor satu biar nyaku momali duntem ta meren ti musti tera